So wanaa tawee, aɗe anndani ko woni hen koo tawetee ñaaw, ko woni hen tawee ana laaɓi, ana tuuni so mbaawaa defude. So wanaa ɗun so a defii, a defanan yimɓe jon ka ko ñawata ɗun walla ko naawata deedi mun. <hesitation> Golle nee fu mo neɗɗo gollata, anndande ɗun sanne ɓuri. <noise>